Peda pa fo boso nabo lai-lai so na keke man anana ma lololak. Basa so na tao dosa ma masik neu fo hoin no ledo fo namatu so, na ta nabo fa. Hoin boe o ela hoin losa namtu de, fo ulek kal boso la'an.